Náa wɛɛlɩ ŋ́ ru rɨ akɛɛpǝ rɨ kpanʊ, rɨ wɛɛkpǝ, wɛɛkpǝ wɨ kpii rɨ kpanʊ paape rɨ wɛɛkpǝ la kɨmaakǝ wǝ akɛɛpǝ rɛ pɨ tɨ pɨ kpii pɨ ŋkpɛ pɨ lée kpii rɨ kpanʊ lǝ mǝrǝ.,Ŋpɨ akɛɛpǝ sa pɨ kamɨ lɛŋkɛyǝ, cɩŋcɩŋyǝ, kpanɨkpakpaa Kpanʊ kʊkɔɛ. kpanʊkʊrʊɩ, kpanʊfáŋyǝ Koniyǝ ŋwʊŋkpɛ lée kpii rɨ dǝǝtǝǝrǝ paape yǝ́ǝ tɨ la ŋ nyɩŋ rɨ kpanʊ lǝ mǝrǝ. ǝǝ, rɨ wɛɛkpǝ la kɨmaakǝ ke wɔɔ, yǝ́ǝ tɨ la ŋ nyɩŋ, ekiŋtiŋkpoolupǝ rɨ kpanʊʊ, yáa nyɩŋ acɩŋcɩŋpǝ Yáa nyɩŋ akɛɛpǝ la arɛɛbǝ, pɨ kpii mɨ ɖorǝ ŋ́ no pwo na pa tɛlɩ ǝkǝnɨŋ kpanɨfáŋyǝ. Yáa nyɩŋ. Kɛɛsa ǝnɨ, puruŋyǝ ŋwɨ ŋkpɛ lǝ́ǝ tɨ mɨ ŋ yáa nyɩŋ rɨ kpanʊ.